A'a hanai doka hokka dama anaftira be machinji koh jamɗe pelle waɗugo kugal sosai akalla bo aya himɓe bo wawai waɗugo, ta'awaɗe nonnon mai njamdi go'o wawa hosa kugal himbe ɗari ha nyalomare so ayii goɗɗo goto tan huwata kenan luttuɓe ɓehuwa ɗumi, so ɓe dinga waɗugo ɓarna'on tan. so wodi kugal fere dole a wora himɓe waɗa fere bo a hokka machine ko njamdi waɗa ngam himɓe wawata waɗugo, nonnon komai heɓata no nyama nonnon bo on joɗata jam ha leddi mon.